Tantaran-drô Danimarka àby iô ratsiratsy ny azoko honon̈o mahakasika irô, tsy tsara loatra fôtony, irô zen̈y anisan̈y firenena araiky manaiky fankamasin̈ana fivadian̈an'olo mitôvo seksy. Ze zen̈y ny ten̈a ny azoko honon̈o fa aila rango aila zen̈y fa nan̈eky raha izen̈y, ia, karàha zen̈y zen̈y.